Bueno, ee kaatoo mayo ku refrigerador staayo nuu joluli: na modo kunia e staa nau puerta nao modo soa como dar nanoni cosnateii, refesco xii, algo noun fruta nau chuu fenola con cuiidado staayo nuu chii; nu tuo staayo nuu te lugo, lugoni, stuví casa jaa tee yau´u xáá kanchaa vina.